كي نعود في بلاصة مانعرفهاش وجامي زرتها، نعود نحوس على <hesitation> البلاصة نتع لابوليس، مركز لابوليس، هي ساهلة لأن <hesitation> كلمة بوليس مشهورة عالميا. أي واحد يتك-يتكلم أي لغة، كي تقولو ب-بوليس ولا بوليس، يعرف شراك تقصد. و <hesitation> كي تسقسيه، <hesitation> يوجهك لأقرب بلاصا فيها لا بوليس.